वरण योह आसो एक देवाण दिल्ली देंगी आसां जेज्या खातीर आमका ऑक्सिजन मेणा, वरण न्हां जळ्यार आमी मार्च एप्रिल महिन्यां जांग सुधा पावछोवना, वरण न्हां जळ्यार आमका एक दिस घरां सुधा कडपाक जाऊचोना। फॅन, एसी च्या वार्याकूं भैर जो पळावरणां निर्गच्या सानिध्यातलो जो वरण आसता तो घोवपाक जायो तो खूप बारो आसता आनी ताचो आसता पुन जो वरण आमी शहरां घेतोव तेतून खूप काय प्रदूषण मिक्स जळला आसता। वार्या खातीर वादळ सुधा जातां सो चडाई वारो बारो न्हूं आनी चडाई कमी वारो बारो न्हूं।